Maq arva, et intuitsioon om üts kõgõ tähtsämbit asjo otsussidõ vastavõtmisõl. Et egäsugudsõq kipõmbaloomulidsõq <hesitation> otsusõq tulõvagiq tävveligult tuu päält. Õnnõ ku om määnegi tähtsämb, pikembäaolinõ otsus, sis saa tuu kõrraligult läbi mõtõldaq.